عشان اغلف هديه هجيب الهديه الاصليه واحطها فى بوكس بحيث يكون شكلها حلو ومنظم هقفل البوكس عليها وبعدين هروح اجيب اى شريط و احط الشريط عليها واعمله على شكل فيونكه عاديه كدا الهديه هتكون جاهزة معايا واقددر اقدمها لاى شخص انا بحبه او اى شخص انا عاوز اهاديه